Waaw ba soo amee soo demee mun ngaa am sa lu bari denc ko te du yàqu, noo ko defee mooy. <noise> Dañ bugga palaa dañ bugga fu sedda, am na yenn kay fuñ dee teg ndaa, dañ fay di bugg di sotti ndox foofu daf koy sedda <noise> mun ngaa organize foofu noonu def fa lu mel ni pax <noise> def fa ndox ba mu sedda nga sotti ko foofu noonu, <noise> mun na nekk foofu lu yàgga du yàqu. <noise> Su fekkee amuloo boobu tam te am nga fridge walla fridge friger <noise> mun nga ko am na galaas ci suuf <noise> walla mun am na bu nekka ci suuf mun nga dee ut li nga dugal ko fa, kooku mun na faa am three weeks, two weeks, ñaar ba ñetti semaines <noise> du yàqu, <noise> yooyu tam denceekaay la <noise> mun na te du yàqu. <noise>